Te koo yuka, koo ja, ja, koo kaasa yua chi-tu na modo tooti chi iyo, iyo este koo na'anu te oo koo kuechi, te koo kuechi chi este nu ni jinio noti-tiempo savi, tiempo ja kuu savi ku ja ntentatekoyo ja ku kiti yua, koo ntote kakatu see, see kantaati, see kantati koo nini jatu jitoti, ntee ka raya sikiti tee jatu jitoti este yua chi, uu, uu, nu koo kuechi ku, te noo na'anu iyo koo na'anu ja metro, metro isaava kiti yuka na ntiko kivi pero ja kao inka tu'u chiva la sorda, sorda nani kitiun te yii kaa ku yatati kini kaa te nu jinio nuti te tuka estee, tu yuuti chi ntee, nteniati te nu a te nu kuao kuantukoo in vara o kuantukuyo in yuu chi yuka a nu veeon te tukati ni nun techiti kuati nu kua nu kua ni nto'osa; inka ku koo stu yuku, koo stuyuku kuu kiti kaa joo xini, to yujaa, se'eni' kantaa kiti yuka naniti este <hesitation> escorpion kostuyuku kasáti. Inka se'e koa, koo, koo ja kenta onte yuku yua, suniootio cerro ya'a naniti koo te'eyo, koo te'eyu yuka naniti koo cascabel pe'o suni'venenosoti, kutavisa nu su'usi chi tuu tue sa'a picar kitijiati o kiti yua chi suni, suni yuu xeega nu kitiun jatu xee jito ja kuu teeyu ja kaasa yua te suni kostoyuku chi ma se'eni kaa kiti' yua, escorpion yua chi suni razon kuu ja suni jaañati sa'a picañati te jo kitia ti ja sa yua a kon kua'a nayivi ka tu kaka koo masa chitu kutavisa nu su'usi ko ja ko yachi koo yuachi tu na modo kinisa chijinni kuenta ki ma sado nujii sa a cabro ko na'anu jasa yuu ya, yua uni, uni stee te kuenta tachi kusa kaka'asa yumasa ja tu na modo kunisa koo yua ni, jaja suako nasua iyo.